أنا شخصيا نحب ضعف العمر، علاش؟ لأنو كل ما كان عندي وقت أطول <hesitation> نجم نحقق حاجات أكثر، نعيش تجارب أعمق، و نخدم في حاجات <hesitation> تخليني نحس إني عايشه ، الفلوس <hesitation> مهمه لكن باش توصل وقت يولي المال وحدو ما يكفيش باش تحس بسعاده و رضا.